موږ کولای سو نڅاوې په غربي او شرقي وویشو. په غربي نڅاوو کې: تانګو، ساسا، برېک ډانس او د یخک په سر نڅا مشهورې دي، خو د سما صوفانه نڅا بیا په شرقي هېوادونو کې مشهوره ده. هندي نڅاوو کې: کتک، بانګړا او چوب بازي راځي. په افغاني نڅاوو کې: اټن، قرصک ، قطغن او لوګري نڅا ډېرې زیاتې مشهوري دي.